גאווערמענט איז דא צו העלפן מענטשן זיך אויפירן אויף א גוטע וועג דורך זייער געזעצן וואס זיי גיבן. אזוי דארף, א מענטש דארף פאלגן די געזעצן און זיך אויפירן גוט.